Wii maalu woo we, maalu wii béedi we gaaj, bari maalu ujaa wo, wi ma biñaŋ ma nyaaŧi bo ge ñób ndaani towe. Biyaa golla adama jalo, wolla barafita, me we wee tta ñób, binyaa wolla Gúñaara; Mbo gembe gñóbu, winooni wolla bijaa ma binñiñe ndu ugí mo mmaalu ma hú hi númi wi mo boji wo bingu tuug mo. Binan yóbod, maalu wembe, ndi hinooni nyaab mo anyaana nyaantiti bi bii hala ahondi. Baso hala ahondi, hala hondi he númtibi, mboli binan yaa: Bafata, maalu gúñaara wembe, uu ssiim holla nyaana bseefa, uhúri yaa gembe gdaatu ga a maalu. Uhúra ge bituugi tuugni gboja, me maalu uwoda wi maa wi. Hi ma númtin wi he bingiti gtuug mo a nbúŋ ma, habe bingig yaa mo. Wi ma maalu ujaa woo we, uhúra wi we gí bloti blot, bari mbo unan wi yaa fsole ngi ganju ngi gjagtu ngj ganju, bee bijaa ma húri yoo, be bgí ye bwom bjaa ma. Unan yaa gseli biñaane, unan túm njíguru, uhúri njíguru ma, beebi untúm haj a gseli ma, ndi wee, ndi ugi wee ga woma, wee boonju a gwili ma gdúbatus.